﻿We shii yijeno wala ka ɗiiji kulli piperonmo fokroccomu kam kawu meno shaabi ma yu ɗiiga ko yiiko muro mandi we shi payo, ma we shi weƙo mulko shin daƙilani ko shin wala minudang ƙau kumu minun ɗiiyi tifok shaabi weshe yijemo tomon lau mandi mandi ninyai ta tado lau ware jua malo ku piira ƙe shinƙe ɗiiji kema weko shik lawumo lawumo a weƙom kara shadu we ƙan muni ti lawummo makan shoopa ti shikim ƙara shadu landa ƙo kan munun ti lawi ɗeɗon ti shikki shina ma kam kara shadani ƙan munun tuƙu piiranmo kara ro mandi fudi ƙan wa wei yiji washem ti ƙuli pipero ni weƙo ƙanɗono we shimunu yiiji ƙpar minu illuƙo ma alemu shupiƙemu yadda minda diyan ta ywani kijinmo ƙan ɗiji ƙa shaabi weshe yijeno tomon duk ɓure ti shaakimu ƙan shaabi shina minari kapattani ƙa shaabim ɓirang minari ƙpatto shubbom ƙa ɗiyani ƙn shaabima.